<hesitation> أكيد في كل عام حوالي نظرتي خمس طاعشر كتاب، <hesitation> في السنة، وفي حياتي تجريبا قرأت أكثر من مئتين كتاب، وإن شاء الله <hesitation> طبعا كل مرة نحاول نزيد في عدد الكتب، لحد ما نجرا جميع الكتب إللي في العالم، <hesitation> وفي <hesitation> عادي ممكن في اليوم نستطيع نكمل أوفي الأسبوع نستطيع إني نكمل كتاب. <noise>